A láa caa wɨrieŋkpǝ e ri kɨ asɔ vwe o toŋ mɔɔrʊkpǝ rɛɛ wɨ kpii wɛ pɨ lóo pwo warǝ. a caa wɨ eri wǝ́ e le ri a la lɛ ko wǝǝ a nya okopi duturǝ ɖi lǝŋlǝ yáa kpɛŋ yɨ kɨto yee ri yɨ.